Pingouins koa, mifampipitiky ndrozy mivaly. Mifampipitiky ndrozy, sady volondrozy rey matevy. Le mifampipitiky ndrozy, iny zany miraha, miteraky hafanà iny, miaro androzy amy andro manitsy.